Ae ka da afaky mifampianatry e samy biby, izy sa da biby mitovy karazany fa la samy hafa karazany izy da hum samy mipetraky eo avao ka, ohatry zao ein e renin'akoho io laha minday e zanany izy da mampianatry e zanany hoe ankonan'izao e fangalagny e e raha ambanine tany agny satria agny manko e raha hoanindreo, zay zao gne hitako hoe mifampianatry raha fa izay izay avao.